Ny fomba afahan'ny sous-marin-gna miaka-midina agnaty rano zany anh raha ny fahafantarako ananjy anh efa tegna hoe tam'voloahany nandrafitra ananjy si <noise> de hoe rehefa sous-marin-gna zany a afaka m- ambanin'ny ambany rano akagny tegna hoe misy ananjy, fa arakaraka i môterany koa monkony zany io.